El rikeem am he rajawxiik he k'o chal jaay rimal xa' kiki he kikchap kenejeel li awajiib', che taq os, re jun os, xaqara' he he xa'n e la' rajawxiik kika'n kikem li am rii', xa' kela' kiktij kiway lera', rimal la' ela' kiktij lera' ela' he richaljiil kikb'anim li keem am, xa' kela' rajawxiik taj keb'eek kakchipa' he renejeel os, he kiktikeel taq he taq xa'n, kitikeel taq os kinejeel ela' ke'apan chila', kikmin kiib' xa' kela' lera' kenajek rimal ela' kechaq'.